Ny tena mahasamihafa ny <hesitation> soavaly sy ny zebra. <hesitation> Ilay marika amin'ny volony. Ny zebra misy an'ilay tsipitsipika mainty sy fotsy. Fa ny soavaly tsy ohatr'izay fa na misy loko mifangaro ary dia tsy tena miavaka be izany fa mety hoe tasitasy kely fotsiny.